समानता कहेक बराबर सबके विचमे बराबर समान अधिकार समान अवसर और समान व्यवहार को अवधारणा कहेको समान्ता हए । समान्ता हरेक क्षेत्रमे जसे कि समाजिक आर्थिक और कानुनमे सबके समान अधिकार देनो नै समान्ता हए जा लिङ्ग, धर्म, के अधारमे भेदभाव नकरनो सवके बराबर पक्षपात विनाको अधिकार देनो नै समान्ता हए ।